Nmeiiⁿ ncuee colo na niom colo canchiiꞌ, colo wee, colo tsa̱, colo cajaⁿ, colo china, colo cachuiiꞌ, colo cajue, colo ntom, colo.